<noise> Sina chuku changia, hapa mwabia ni ajia. Mfano fumi chipindi chakoma ngufuli. Antu ya sumesha angana huti. Mwana ngiwala wapati kazi. Ngeita nsaidia manji na uchuchu. Umingali ni ngomba makaja. Umingali ni gyalo makaja. Kwa mwana lala wapati kazi. Arizakale. Lakili kwetu kuimia kakalibi kuikumu. Itisila kusia jila. Ya jila achache sana ni akuchambua kidogo sana. Yani asilimia ankulu yalukumuzi tayari yatekimeza yaana yakachangisha ng'ombe njaa twati shakulima basi kunemafumia ku mda huu, kungazi ya jamii yajikita sikukilimo yaja ajira hakuna yaalima nimvulile kwahiyo yalima paka upate ila sasa napo malimu sina mtaji mani chilimo chikulitakiwe ngole ni mtaji, lilu mtaji utatara waalimu. Mbili kungazi ya serikali ijitahidi iyajira tuwanu ikai miyaka na miyaka <noise> karibia ifunge miaka ikumi usiajira usi na mazira aya kutegemea kwamba jaririza lakini katika ajira kuchambua mtu tayari lenga maliviwii vitega uchumi vya wazazi yakazanga kumsomesha pakutia angale makaili paninenge kusi tayari ijitegemeza uchumi.